انا نشوف لكويزين هي سي تان اغت <hesitation> ومدامها اغت دونك انا نختار اني نختار اني نعمل مقرونه فخوي د مار خاطرني انا من عشاق المقرونه المرتبطه بالثقافة و الكلتور الايطاليان و <hesitation> من عشاق زاده لي فخوي دو ماغ دونك نتصور اني بش نبدع و نعمل الفنون متاعي في <hesitation> تشكيل هلبلا هذيا و نتصورو هو لي بش يربح ان شاء الله